Kua españa ajeko jaereta oipotarupi yoguiraja reta, oeka korepoti, oro, ireina peguara, jaeramo jae reta oeya guirajareta ïñee oipotarupi, jukuraï Bolivia pe oeya reta ïñee, kutɨ jaereta oikua kɨraï yogueruva baetɨ yaikua